Juda hamyaxshi ish bo'libdi chunki siz bu ishga juda loyiq edingiz. Siz necha yillardan buyon o'z ustingizda ishlab kelayotgan kadrsiz. Albatta bu lavozim siz uchun judayam mos va sizga loyiq edi.